Mkpe Ekpedọkhọ mkpọñ itio eke nka ntenyefe se nnamde, mkpama ndika ebi uneñe. siak uneñe ke nkedu mkpo owu, toño ke akpri mi ke ekemen min eworo mi eka do, ndu do mkpon owu. Nwed nni efuri efuri nka do sukhọ, se mkpamade ndika nkedu do nnam ọsuk ongun edi ukpep nwed nni eke o. Siak nte ofo edide ekpep nwed ana eno fin aka mme itie mme itie aka ekenam, ekukpe nwed, mkposuk mma ndika nkepep nwed nni o, siak mmama utim oro nkwe mkpo mfen mkponyuñ mmode ma ndika nkanam nkan oro, mmo nko, <hesitation> ami mmama mmo, nyuñ mmama ebi oro tutu, so mkpo nnyin mma ndika nkekpep nwed do, siak mekip usen mmo ediyie ediyie, edi ini nkekade akamba nfọk nwed do ke ebi uneñe mmo ama ono inn nka ukpep mkpo ke akpri ufok nwed do nkukpep nwed do ke akam ba ufọk nwed, so mkeka . nkekpep nwed oro emi mkipde usen mmo. mmo ama ama min ifin do mmo ekediọñode ete ke ntu ebie, ntu itu mmo ama ama min nte, mmo esid enem mmo nte mi siak usuk ini idibuak usem mmo nyuñ mbuak usem mbakara mkpep mmo, esid enem mmo nte tutu ekem imiemi ndide ndinyọñ, ini emi ndide nkang o esid ama enem mmo mmo eno inn mkpo duoho, mme ikpo mme ekpep nwed do eno inn nikpoduwho, nditu nkekpep nwed ano inn mkpo duoho lite ediyie ediyie nnyoñ mifiak ndi akamba ufọk nwed nkekade do. ke oro ami nte owu ndimeneme nnyin nsie ikpa enyoñ nte ah etu edi emi ọkọm Abasi ami ndin e meme ubọk ke enyoñ nte o Abasi oro eninde min uwem esiere mfin ma ndito mmi nnyin isiere ke ifin ma ke emem ka sie etu edi emi enek nnek ọkọm Abasi, ami nte owu edide ami ke Abasi ekebid nkam mme mkpo emi, esid enem min nte usuk usen mekeme nidiwọro ndi. ke nnyiñ usuñ inh emi nwọrọde ndi ndike mkpo itu ekunde ekwe mmodo ekwe mmodo abuba ana ke ekwe oro ami menere nnyin nsie.